Ishi ni amu yiso okpagyeni, adahi fomeho koshi, iya ke ho, ome nyiso wa ginokpa, lginoka leke, kikyiko, omepa, meta, ishi ni iwegye kinokpa mani, iwole, in- ingyo meshe ko kpagye, ishi ni imeshe ko kpagyu kuleyi ni, ikwikye go oko ko kpa pyopya, ko kpa pyopya kela kowuso, wishi nyani, iki ya she ho nabani oko ni nyi ya yani weho shoshi iki ya yi pishi, <hesitation> wase ni ba we pishi ba gyiposhi ma, ase ni biyo reneshi wipishilo aba yo ma na kyanu sha aba kwo, bigado ogbogbo gbipu kwa adakare, obiya sha eho, ko ni iya sha eho mani. Butu hi ya sha ishi mwashika ni ya sha eho, ikweyi koni nyiso okpagye ni eho oza na fu ni weho shoshi ni, nyasha eho, eho ya dami oza orore kpogwogula, ogye kinokpa kagihi kpoza ni ga, re ishi mani nye, ogye keho pini ni ya ya kpanula, otuhi ya sha, owoni nyasha eho, kwe gheho ga iyi kwizi re li ba yapashi otuhi ya sha, iya ma yamya wo neneshi, eipu kizire ni ya shi eho kwokwo shi, eho ki ye kpo eho korogo, oza ni ya dami, orore kpogwogwa, sose ishi nya niyo ma.